Ewaguna magulina aonai aura maparara maguli aonai iana garipaana wa moni. Aunaauna moni pe rakava lamuna, Pukana ekilagiana. Na pe gia lokilokia aonai oi gemu verere, oi gemu nama, oi gemu maguli pene raka lokiloki aonai oi gemu verere ana kilagia, monina paene voia. Aura maparara oina, oi e auna gakalarana aonai ulamagiai, mainoai pekalaria kwalana moni maki magena rakava e magena nama. Gena nama wagia gena rakava wagia. Gena nama aonana oi nama mapono verawawli. Gena rakava aonana, rakava makina ponove rawalia, rakava uvera voovagi. Moni, moni ga giaana aonai vagelele ia guluvaligu ia gimarai moni ekeokauna aonai ia gera ugamagi kamura wa ia raka pene ia rakau no e kilagia moni ekeokauna aonai ia gera au no gereaku kopuna geku ugamagi aonai wa Wans ia gimarai Moni ekeokauna aonai wa ia aora pe vavererera o ia turara evavererera kalaramo gakalagirana, no niuniu waveaira aura gakalarana aonai gena rakava ewaikulena aonai numa aura, ia Inara Amara o Naura, famili maga veva alu kepikepirana kwalana ia wamonina ia pevailearia ia gera rakava kalana paga vekalagia. Na gena nama aonai pe oi guumu kopuna pene gemu ugamagi oao gelegeleana o gemu maguli ogia roriroriana aonai oi gimamuai pene Moni ekeokauna aonai gena nama wa oi au namara rekea pono kalaria o oakalarana, oi gemu numa aura ovaverererana. Aurai Moni gena nama e gena rakava wa wagia vea, aura maparara mageria nama e mageria rakava na pe ugamagi ia moni ai pae kala kamukamu kwalana ia gera maguli kamuna, ia gera verere Monina paene voia. Oi gemu maguli aonai oi gemu maguli maki Moni na paene voia. Na ia pe alu namanama ga aluaona aonai Moniaimo pae vekaparuga, moniaimo aura maparara pae kalaria na pe vewalawala, pe velaka vegia. Lewana gemuai moni wagia o aikina na maguli aonai velaka vegia, vekaparuga au kamuna kwalana au kwaua monina oi kaparugamu oi gemu maguli, oi gemu ulamagi, oi gemu nama, oi naumu geria nama rakau pene ao wailara magulirai auna monina paene voia. Na oi gemu kolema namara, oi gemu kala namarana oi aunilimalimana oi pie ririwamu, o oi gemu guuma pene voo. Oi gemu kolemana, oi gemu kolema namana monina makina paene voia. Moni gena rakava e gena nama maki pegiaa. Au augamagina wa moniai wa no pae kala kamukamu kwalana maguli aonai monina ia paene vaioaria, ia gera kala nama, gera kala namarana nanaiwa, gera kala namarana ia pene vevaioaria. Kila kamuna wa ia monina Oi gemu ulamagi, oi gemu maguli monina paene voia, paene voi ripaa. Pene oi moniai ougamagi kamukamuna, aura maparara monimo, oi moni kalagi veninai oi gemu family magulina maki pono va rakavaa kwalana oi ugamagi maparana moniai. Ia guluvaligu geraiai wa waia wa ekamuvagina kwalana ia gimarai moni ekeokauna ne ia ugamagira maparara ma au rekearai ga aorana na family gena nama, gena rakaraka aura iana ai gaugamagirana, ia maauramo pe vevaverere ugamagira gakalarana aurai moni pema api ugukwani